We gin gorsi wi ma so ugí hal ma húrin yaa uyaaŧa a gyíŧe. Bari ndu uñín mo sirtu gyíŧi ma nhotindi bo, ndi wili yori mo holo, a baa ma. Baa ma bingi húr mo hommu ayet, bingi húr mo hommu, mbolo wili yor ma, alóodu. Ubiiŧa binjete a go willi ma, binlabir ma, binmemeti ma, hembe wi ma gí wi ma húrin yaa bàa ma. Bigi ngi wiloolo wi ma ngéd bà, hommu, wiloolu mange a hí, ngette gaafo bigi ge gyíŧi de. Bigi ngi wi a gliitim bàa ma, ndu uñín mo mbolo bigolo bisibi dooŋli habo. Amahla anan habu uwoda, holla hembe andéti, bari anŋóota hatide. We tínga waati woli mo, uwéeti binyaa amahlu uhondi ahabte alaanti ma ahabte anín ma. Wembe, wi asaar wembe, holla hembe ŋatim bembe, adéti nan, bari aa tti mada tigle, fondi aŋóote hatíde abiti biñín hesgo hommu fnse alóodu bindiŋ; Mbo a wee wi amahli ma ndaa ggí mo, hal ma númalni, ndu agí mo hal ma húrni fana, anyooŋtayi anhúri yaa hommu anŋóote. Iyoo, mbolo njali ghas bogi fanan, hali ma gí mo usaage, hebe bindée ma, binto ngi hi. Mbolo hali boŋi ma fana, bingi ngi hi, binto ngi hí. Hembe bii tti yis ma bii tti ŋatimate awoda, bingi too mo ngi hí. Bigolla nto gege gi wii wom ma binñaa ma, bigolla nto gege gi mas ma fana, wi ma húri yaa we binñaa ma samindi amada yeta hande be. Ubiiŧa yíŧi he, anŧidni boŋu mo, unbiiŧa anmúŧi haj, aga múŧi haj, samndi gingow biwooye mbagi jeta haj. A gmúŧi gembe wee wi anyaanti bembe, han hala ma dan yeta. Nda agí mo hi ma húrin yaa uyaata a gihódin liite <noise> habe gyíŧi ndaangide.